अंग्रेजी नोवेम्बर महिना विक्रम संवतको अगहन महिनाके रूपमे मानो जात हए । अगहन महना कहन से व्याहा को शुरूवातको आव्स्था के रूपमे मानो जात हए । और जहे महिनाके खास करके जाडो को शुरूवाति महिनाके रूपमे फिर लेत हए । अगहन से जाडोको शुरूवाती अवस्था होत हए ।